أول حاجة بنصحه أنه يختار وقت نوم ثابت مثلا بينام الساعة عشرة كل يوم ما تجي الساعة عشرة إلا هو نايم، أكيد يهيأ بيئة نوم مريحة هذا يأثر في نومه يتأكد أن الغرفة مظلمة ها-هادية إذا كنا في الحر يبرد الجو إذا كنا في الشتاء يدفي <hesitation> الغرفة وكدا، يتجنب أنه يستخدم الجوال ولا الكمبيوتر ولا التلفزيون جبل ما ينام بساعة أو على الاقل بنص ساعة لأن الضوء الأزرق يأثر على إنتاج هرمون كذا في الجسم ما ادري شسمه هذا المسؤول عن النوم.